<hesitation> ndee huunde ana tiiɗi dee. Aduna oo kaa fuu hiirataa, hawrataa so tawaa baasi walaa. Sabi baasi ana jeyaa e huunde nde Alla tagi Kaa jooni non ana waawi ɓuytaade, tawee mawnaa sabi so baasi heewii fuf, bonnan leydi, bonnan aduna fu. Hooreeɓe ɓee tan, laamiiɓe ɓee, ɓee tan mbaawi darnude baasi. Soo aduna oo fuu, e so e geelle, to tawaa fu.